<hesitation> أكيد يعني كنت حنفضل <hesitation> نقعد في جزيرة بروحي <hesitation> أحسن، يعني بنكون <hesitation> من <hesitation> معاي عدوي <hesitation> ممكن لو كان معاي عدوي حنكون يعني متوترة أو هيكي <hesitation> مش حيخليني يعني نركز إني كيف ن- <hesitation> نلقى طرق يعني للنجاة يعني في جزيرة، فنفضل إني نكون بروحي باش نركز إني كيف نقعد يعني على قيد الحياة لحتى يتم انقاذي.